wonisunii ak midaasen won ak takea dikeyo midaaseni raawoteni duumi mukeen irit paangeni mukeen jajaba take suunen ta jabdua, ak chole jabeeseni inajaaren dumii ibid jaliit kayenie ibid gaba woishin kurtumia iraant guuren